Ny fandehana lavitsy aloha tsisy maharatsy azy zay gny voalohany satsia ny arakaraky ny fandehananao lavitsy no ahitanao raha maro karazany. Ohatsy zao mandeha lavitsy tsika ka hoe mahita olo, mizatsy amin'olo igny anao de mahita làla ho anao koa olo io ohatsohatsy, fa gny olobentsika taloha moa zany de basevana hoe ah! ka mandeha aroy nareo fa faliantsika so ny matimaty agny satsia lasa tsisy fivoarana zany le f- toe-tsain'gny zaza tsatsy gn'olobe taloha de lasa eo tsy mandeha fa eo mirehiky eo avao fa tsy mba mikarokaroka hoe fa ny am'fotoanana zao aloha tena mety ny fanedahana lavitsy satsia maro gny raha hita sady maro gny raha tokony ho hainao am'zao tontolo zao, tokony hoe misy raha tokony ho tsiambaratelo ho hainao ne am'ty firene misy antsika ty na am'firenen-kafa agny.